Sɛ mepɛ dɛ mepam batsem a dza ɔyɛ nye dɛ mɛpɛ batsem a m'enyi gye ho. Na mahwɛ batsem no ebi wɔ hɔ a okitsa ntokura anan, bi so wɔ hɔ a ntokura ebien, bi wɔ hɔ a n'ase n' na ɔayɛ tokura kor bi wɔ hɔ. Sɛ okitsa anan a edze bɔto beebi a ede esi no, sɛ ɔdɔɔso a bɛhwɛ dɛ beebi a kor si n' na beebi a ma ɔtɔ ebien, ma ɔtɔ do abaasa si no kwan a ɔdededa mu ne nyinaa yɛ pɛpɛɛpɛ, bosusu. Ntsi sɛ okitsa tokura anan na ɛde ato atar no bea a ɔde to no a na esina pandze. Esina wie bɔ ne pɔw a nna- ede- apam efi atar n'ase ɔyɛ ne bɔn mu, ma ɔwɔ ne mu no. Ntsi edze pandze no bowura tokura kor mu, ewie na atw- ede ahyɛ -atwe akɔhyɛ tokura sɛ ɔwɔ n'afa a edze bɛhyɛ m', nna atwe wɔ atar n'ase na asan de afa ntokura ebien no bɛyɛ mprɛnsa a. Iwie a na ede afa nase akɔ tokura fofor mu, mpɛn pii ma ɔtɔ- ma ɔwɔ tokura ɔtɔ do ebien no sor no nna ɔno so aa-apam na atwe afa ma ɔwɔ tokura odzi kan no sor no mu dɛmara mprɛsa, ewie a na esi ne pɔw wɔ ase. Sɛ tokura ne yɛ ebien a ano etwe fa kor mu a na ede ewura kor no mu naaso ɔno so bɛsa- bɛpam aa- bɛhyɛ ne pam n'ase efi ne bɔn m' dɛmaa kosi dɛ no mu bɛyɛ dzen na ɛbɛkyekyer. Tokura no yɛ kor dze a ɛno no ɛdze wura n'afa na atwe efi afa, n'afa na aa-wa dɛmaa kosi dɛ ebowie ntsi iwie na esi ne pɔw.